Sɚ gi monih hin mɨptɚ huɗɚ sojo ka rayuwain daga hɨn ba nyih hin ba ɗyaɗyak mwananɚ sai na monɚ tɨm hinka primary two daga yake nda dɨmyaa oparetion kunama nda oparetion damisa tun daga yakeu nɚɚ dɨmɚɚchi a bwandɨvɚgi nda tsu ndaga o tina uya nahakin masɚ dɨ bundɨkɚ mayan una ta mone hɨn mɨ hudɚ sɚn ndɨ bundɨkɚ bɨzɚgi mɨ nggɨre sɚn dɨ bundɨkɚ gam kulum ko bondɚki ɓa’wa tsa’i mɨndɚn a tivgɚn ko guda pu tsaih achim tsaagbɚk masɚ huɗanɚ gbɚk ndɚngɚn tɚɚ ma hɨchi mɨna lɨ ɓɚɚi akɨrɚ ndɚi tɚɚ tɨn tsama sɚ gɨ mbɚtsionyi mɨnggɨrɚ mbu ndɨkɨh ndagɚn gi daga hin ba nyih a makaranta hɨn ka maɗkin hɨn ka monkin ata lɚnɚ soja ganɚ tasɚ lɚnɚɚ ganɚ sɚgi huɗanɚ lɚnɚ soja tsuu hɨm ka nda sɚ njimɨh ka gɚkih manjih ka maɗkɨh dɨ gɨrɚ dɨ gɨrɚ hin ka fakin hin ka naha sɚ nji mɨh ka gɚkɨh taɗing nda nɚɚ tichi gɨ taɗing amma masɚ gi huɗanɚ ka lɚnɚ taɗingɚ gam hih mɨ pɨtɚ hudkin hɨmɨna monɚ nzɚ wainɚ mɨdzɨ ka ha kaza htchim dzɨ mbɨr dɨ bari kaza hɨchim mɨnɨa nda ɓari kaza hɨchim dzɨ ka ha ka za. Nda ɓaringɚn hɨkin mɨmɨna gam kala sɚ gaa ahi ka lɚnɚn dɨ bwandɨyɚ hiɗɚ gɨratagɨ fɨtɚ ndɚn tsuu achi hɨn mɨ ndam monɚ dɨkɨnɚ saja njinɚɚ ndɚn fi’tɚ vi bɨrɚmɚkɨh sɚ nji ka gɚgɚkɨn gaba ɗaya sɚ nji ka gɚgɚkɨe nɚɚ gaba daya tɨkin monɚ gɚgɚkɨn ndama mu a ɓwandɨvɚgi njichi hin mbɚɚdɨmɨ pɨrɚ hɨn mɨ mbɚɚdɨmi lɨwoo dɨ fɨtɚ ta mɨndɚ ng gɨrɚ piking sai fɨtɚ hɨn hi yerde nda fɨtɚ ni tsu ndine kam muni tsu muni fyakwa kan gaa gan tasɚ amma ma him mɨ rɚ mɨ ɚlɚ ba’wa ɚlin saja ɚlɚ ɚhiɗɚ hiɗɚ mɨskaata nggi fwafwaɨɗ ha dzɚɚn ka nggɨ taam biɗɚ gɨi unan nɚ hɨn mɨ tukurɚ nda mu sɚ nji a ɓwandɨvɚgi ni dztɚn ka ɚlɚkɨn amma tɨna rɚtɨn amma ma jijigi mamakɚkɚɚni ndagɚn hɨno mɨniayi ka kɚkɚ’in hɨchi ma mbundɨ kɚ ni ha min shina ha shina dɨ mɚɚ ka nji kungiya kɚkɚin gɨi ninɚ kam hɨna dɨmɚɚ dɨmɚgɨnɚ a wuye mahin, naha sojan nɚtsuu sɚni ura wuyeki hɨchi nji sɚ nji ndɚngɚn ndagɚn nji kɚkɚin tsuu duye bachi duye maɗachi ndagɚn gi ha dɨkɨnɚ sɚ wurana soja gaba daya hɨch nji mwananɚ ko dɨkɨnɚ ahin mɨ madɚ sai na una nigena hina dɨmadɨ a mwani mwaunanɚ sai na mbawa lebwal ghdzɨsinɚ kalɚnɚ sojani ko da mɨ monɚ sai na gɚ peace kaaping katɨ lɚnɚ soja ndagɨ lɚnɚ soja sɚ mwananɚ’’ dɨ mad dɨ ga a vɨdinda hanɚnyi katɨ lɚnɚn nɚngɚn ni ka mbɨrd hanɚyi ni nden tsu ka dɨkɨnɚ ko da mɨndounɚngɚn woni achi ka hin kati soja nji nɚ sai na mba monkɨn barangi sɚ huɗanɚ ka kandɨ hanɚi gam hin mɨ mgbɚɚ dɨm pɨrɚ sai na lanana hanɚnyi nden tsu ka hanɚnyi lananɚ tɨn ɓwa lɨwo sɚ wai na zadɨ ɓarin hɨna nza nda w amɨ vi kobon na zaddɨ bɚrin amma hɨch sɚ nji ka gɚkɨh nɚɚgɚn ndama mu hɨchi tsu ja hɨchi pɨrɚ akɨrɚ sai cha lɚnɚ dɨ kadzang ka hanɚngɚn ka nigeria amma hɨn mi shi dɨmɚɚ hɨn mɨ ɚlɚ mannɚ ba’wa ɚlin hinɚ ka nzaki nyi nzɚ talaka hɨn dɨmɚɚ tɨna rɚ hɨn dtmɚɚ tɨna rɚ hɨn nɚɚ dɨmɚɚga nda nggarigi tɨm nda hi wai ndadɨwa kobon nɚɚ nji ka gbɚɗɚ ɓɚtsɨongɚn a offile hɨch nggɨrtɨnga mɨn himɨna kaatɨn a office hin nɚɚ nji ganɚ kɨnɚ nda nggarigi tɨmnda vi ka muni nden bo hɨn nɚɚ huɗtɨn ga a lyawachigi nda fɨtɚ ka lana nɚn kɨn matɚtɚɚn nɚkam mɨn ggɨrtɨn a halan nɚkam hɨch ka billana ɓarin dɚhodɚ ndagɚn ni nggɨritɨn mɨn hɨmɨna kaatɨn dɨgama gachi tɨchi gɚ amma hɨn nɚɚ nji ganɚ kɨnɚ hɨn nɚɚ ɚlɚga tɨna rɚ ka garga nɚɚgɚn. Ko gɨi ko da taɗa woni barɚɚi ga sɚ tɨn huɗɚ ka hanɚnyi to tɨn una mɨndɚ hɨch hɨcha nggɨrɚ pichi mɨndɚ nɚɚ ma tich tsama sɚ nji aki rɚgɚn ndagɚn gi kal ga sɚ nɚɚ nji mɨn ka gɚkɨn ka sɚ ura lɚnɚ soja dɨkɨnɚ tsu tɨna ɓwa fyakwana mouci hɨn sai na woye koda karkadi mba wa ni nggɨ vɨɗɚn gan ka ha nji nɚ gam hɨn mɨ tsama kɨrɚgi tan ndama njichi fyakwana vɨdikɨn mwanamɨn ndagɚn gi mwanamɨn ndaa tangɨɗa dɨ sɚ ɗtkɚmɨn ndama nji ka lenɚ kaɗzang ko kuma tsamanmɨn ndaa ɗɨkɚ kɨrɚgu ndɚngɚn amma ka lɚnɚ pɨtɨn hudkɨn ko a vɨdi dɨmadɨganɚ to bundɨkɚnyi fa hɨchi nji madɨkinyi koka nɚɚ tsu bundɨkɚnyi hɨchi nji madɨkinyi bangɨnɚ ndan maɗgɨnɚ ndan waigɨnɚ achi kai achi unaigɨ mɨn ma mana woye nda hɨna ban shibwain ma achi nggosgɨnɚ hina hina achi dɨmɚɚgɨnɚ a bii vi nɚ ka bɚn kɨnyi ma ndan dɨmɚɚganɚ ka bɚn kɨnyi ma ndan dɨmɚ ganɚ gam mu lɚnɚ soja hɨchi sɚ pɨtin huɗkɨh ka nza kɨnyi gaba daya amma mu mahin ɚlɚ ha nde puu tɨna rɚ amma wai ta hin mɨ nggradɨ hɨn nɨm mgbɚdɨmɨ boye tasɚ sɚ bana gɚ ba amma achi nda ndagɨna sɨkɚgɚn ndana boye tsamagɨnɚ ayam boi dɨn ganɚ vɨdikinyi amma sai ma mgbɚɚin dɨ boye kabu mwana nɚ ɚlɚgɨnɚ tsu nika. Mana nzan ka fɨtɚ hɨna arɚ htcha vi nɚɚ vigachi mbu aka tɚ’ɚunɚngɚn nɚ ma taɗa gyada lɚn ni tada hai ruwa nzakizy ni gatɚ amma mu ma nɚgaa ayaun njichi kadzang baranɚ ka sɚɚ hudanɚ hɨchi gi monɨn hin pɨtɚ huɗɚ tɚɚ a nɚngɚn ha dɨkinɚn nɚtsu ta wai tɨn huɗɚ a mɨ vi mɨ moni madɨkinyi nzagɨnyi kɨdɚh nda hɨh dzɨgnɚ ndan bo tɨn monɚ lɚngɨnɚ a sɨkɚ vɨra aa mana dɨmɚɚ a wuye ka ha mwanana sɚn ɓariye nɚɚnji ka ɓɚlɚ ɓarin nɚɚ dɨmyaga hɨya nggɨrɚ ɓɨzɚ mɨndɚn nɚɚ ti tsaman ma nɚɚ ma bɨrɚmɚ saja hɨcha lɨba ɓwan nda ɗan siyasa a wuye hɨmina dzɨ hɨnadɨ barih hɨn ndeka hɨna mbɚtadɨnyi fɨt mɨ tsa ma monkɨn ka sɚ mbɚtin kangɚn nden bo lɚkodgi sai cha maɗɚ ko dɨma nɨngga sɚgi mbɨliɨimɨn nɚ'ɚ kadza gbargɨna hala paadɨ bwa tɨcha maɗɚ gam ma uyana maɗi nda dɨmɚɚkinyi ka sɚ dɨmɚ ɚganɚ a tsamana maye nji ka ɓɚrdɨ hanɚnyi hɨna tsama mayam kangɚn ganɚ a kɨrɚgɚkih tsu amma achi tɨna gɚ aki mɨ jalɚ nɚɚ mwananɚ dɨmɚgɨnɚ sɚn gaba daya ka tasɚ kou nofanɚ akɨrɚgɚn kangɚn amma hin rɚ hin dɨ mɚɚ da kangɚn njinɚ nɚɚgɚn ma mashiye ɗɚɗɚ higamɨn ganama bwang tɨmɨn nana rɚti daka lɚnɚnyi fere njinɚ ka lɚnɚu nɚngɚn kenan. Amma ma ningga mɨ nza kɨdɚh kɨ dɚh ramamɨn kɨdɚh kɨdɚh ramɨn mbu fɨte na gɚ gadalen tsu hɨna dzt rɚ nɚɚ pwashatɨn bundɨkɚ ni tsu maga rin tɚɚu nɚgɚn dɨmadɨgɨnɚ ahin monɚ shigiha dɨmadɨ tsu ama a ni huɗanɚ dzɨkɨnka sɚnɚkɨn mana naha kɨrɚgɨ dɨ america ahin mɨ dzɨ america nɚ kam ta hin naha nɚ kam shiye hudanɚ gaba daya sai na mba ka jagikɨye jagand achi nggɨ makarantani sai na mɚsɚɚn ilima gatɚ dɨ phycology sɚn ni nggɨrya nggɨnchi kɨrɚ mɨndɚn hɨchi sɚ dɨgamɨn a aki rɚgɚn ma kabu nggɨma mɨndɚn hɨchim nggɨmadɨ sɚ nggɨmachi nde mɨ fɚng ko makarrata kɨn ti ga sai na mba monkɨn a america dzanɚ gan suja america ahɨchi ka dɨ kɨn uf ganɚ sɚɚ nji a kɨrɚ gɚkin hɨchini nggɨra nggɨ nageia ko gada mɨskaat, ko fwafwaɗɚ ko taambiɗɚ ko pau sɚ tsa akɨn ndɨngɚkin a kɨrɚgmkin sɚ lankin dɨh ndama mu mɨ mgbɚidɨ mɨ ɗɚrdɨn madɚkɚrimɚm mf mgbɚdimi ɗɨrdɨmɚn hɨmina dɨm addɨmɚm a vɨdi mɨ dirdimɚm yan gamɚn sai sai munyale nzan gamɨn dɨn aki nden bo ujimɚm aki dzakin dɨ dɨmɚɚ dɨ hɨ mussatɨkin dɨggama mɨ dɨrdi ɓarin da madakkeri mɚun gaba daya inɚɚ nji dɨga mu sai kina lɚnɚ asɚ dɚɚ ta hanɚmɚn nana nza aki hɨkin nɚɚ nji dɨvdi gateɚn nɚ ma. Hɨkin habdi gɚ ma ayam muni nji hurɚungɚn ka zɨ mɚ hanɚ nɚɚta wai tɨkɨn tsaman tsamangi kin amma mu madɚk kɚrimɚm ga dɨ madɨkin hɨkina dzɨ nzan dɨkin ganɚ kina nzadɨkin gatɚ kina liya shi pakin ndagɚkih kina mɨna dɨ myadɨn a hanɚ hɨmɨha mɨna dɨmaddɨn dɨga ndɨɗa wakkeri hɨmɨna va ɓarin hikina maɗɚka ɓaɓaɓaladɨ ɓarin kap ndɨma gachi aki tɨchi boo gɚchi aki amma achi mɨ rɚ nji kadzang nji lɚnɚn kabwa kabwa daga i boko haram dɨ ma maɗa chi tɚsɚ crisis tasɚ ndagɚn gi huɗan dahɨn kam monkini soja njinɚ tina naha mɨndɚunɚgɚn mwana nɚ sai na fanɚn nggɨ aki sɚ tsaman ganɚ htchi nji kadzang hɨchi sɚ mba gana gɚkin amma achi taɗa aki sai mbu gti hɨchi achi mɨ ɓɨ lati nɚ kam ta mongɨmɨn soja mɨ mbɨla dɨ soja aku taɗa akɨ mu gi nda barɚ ngo ngga ɓari mbawa bari gonga ɓa lattɨkɨn mɨn maɗkɨn nden bo hɨmɨn ka rɚ maya gɚkɨh ha dɨkɨnɚ to muni mbagamna monikɨn asɚ komu hɨchi gi sɚ huɗanɚ lɚnɚ soja ha dɨkɨnɚ rayu wainyi a hin monɚ dɨmadɨgɨnɚ a vɨdi tsu hɨchi nji a america nggagi huɗanɚ dzɨkɨn a hɨnɨm dzɨ a america hakala gi mɨ ban dɨga gɨi nɚ kam hanɚgiye dzɚ dzɚ gaba daya nda isreal hɨchi ni mbaga monkɨh achi soja hɨkin mbaga gɚ impaki.